Wa ri am kirb'an rchoch e chu taq xuq rq'ab' chee o xuq taq li chjaay, taq, taq ventaan kirb'an ri am rir chooch chek' riil kirb'an am rir choch kum ataq kopom ke us kkanjik pri rkem am kuj cha'qe che' no'j xuq rkem am kirb'an taq, ta cielo wa' ki'k'u'x laqo xe'ch'aat o wa'chi' kirb'anla' am jnik'taq rchoch are'la'kb'ixik qchooch kuj cha'qe no'j rkem, rkem am re'rb'i' i xuq kee taq pchnooj o pq'oos kb'an la' chu taq rq'ab' chee taq are'kuj eek qe pq'oos ke'q chpu'l rkem am no'j che k'o pu rkem am pur us pur are'li mon sakuud kujcha' qe che' chu rwoy chekp riil ri'ri rkem am kirb'an nkere' xaq kirb'an qaj sino xuq kchuknik chi am pake xki'kanjik ri chkop chi rwoy nodiiy kirb'an ri am kirb'an pjaay kirb'an wa' chi' qaqche kchuknik qe'qmal chi'kirb'an ri am ri rchochsicha'kuj cha'qe che junqka'ib'al wnaq e hay ke rkem am chpom i kum qaqche qal kchuknik chqe chá re am kirb'an rchoch nodiiy wa'chi' kirb'an am rchoch kirb'an pq'oos kirb'an pchnooj xuq kirb'an pjaay.